Ēli babé wanja uŋamé é rasoir miin ukaan, numémééŋ, néni ucaméén gacigo, é rasoir yayu nujuhé uŋaar yo nucigo, nang fukoyi fucajéén, é rasoir yayu nuñumé éŋaar miin uciik fo, waal numééŋ nusuwéhi, é rasoir nujumé uŋaar nuciik wo, furépi fufoos, é rasoir yayu nuñumé éŋaar nuciik fo, ucaméén éciik bulili, é rasoir yayu nuñumé éŋaar nuciik. Ē rasoir wo wawé wanja éciik mé, siin tanusaan taan umimé waal uwuto nénini, é rasoir yayu nujumé uŋaar nuciik wo.